Nda a yɛdze gye hɛn ahom nyinaa mu no, dza m'enyi gye ho yie paa nye ebͻw ne da a ͻtͻdo esia a wͻdze si hͻ a afe biaa yɛdze kae Ghana ne fahodzi no. Dɛm da no yɛ me enyigye yie paa, ne ndzii so yɛ me dɛw osiandɛ mi-minya mboframa a wͻrotow santsen, wͻdze ayer rotow santsen mohwɛ hͻn medze gyegye m'enyi na m'enyi gye yie paa.